Kamasomo kekamakhono kayeta kwanza bakhana bano bayesele ango ba ba ba basoma nabo babakho nende nisho bakhola sisindi kamakhono kekamakhono kayeta babandu bakhali nende chisende chinyala chabayila mumasomelo kali ke-aleyi taa kabayeta nabo baba nende shekhukhola ate nalundi kakhukhola nalundi kakhuwa bibindu nibyo khukholela oba khurumikhila nga bisaala oba bitanda

Babana babayesya nga basili batiti, obabolela oli seli kum! kumwisyo taa, bako! ilayo mubikuli muche musome, mukhaba nende buri taa.

babelwachi bali nebunyala bwehuulekela babandu silomo syaa wele mala bapilisha babandu huurura humima kimibii mala bakobolela wele nisyo sikila babandu baba bawolu nabi ellaa baramba kumulimo kumukali nabi, babelwachi

Khuchichanga musebele esii bombeha endayi esii khutayanga kamechi kefwe kamalayi khusyalo shefwe

Abandu banyukanyuka beyanga ngo omwana omukhana wafwarire elongi khusyalo, basibona nga sisindu nisyo wele akhakana taa, ela sesili syabusyele taa.

Indi khubirira mubami khwalinda lukosi khusyalo.

Khukholanga nakhulala kamasamba kefwe kakanyolekhana khuluchi, kaba tayari, efula oli ikalukha indiabakhwancha busa khubyala indiaba khukalukha mukewa mwosi khwancha khulima.

Khubombekhela bifwo bibyabwe byekhusomelamo binafusi nga luno baleme bakhawulila sonyala wabatubasya alala nende bawulila omusomesa mutwela waba nga nabasomya nibo taa.

Babana bano mbawa kamakesi nandi nebayesyile nga basili batiti, belinde bulayi mala nga basalile babana bele esikuli nebakhelile esikuli taa, bakhole! beyike chikasi chekamakhono, nga bafunile uchuzi kene buyeta babana babwe nibo basalile nenabo babane mala khubawe kamakesi khukhwilinda basome neli bali belile esikuli kumukamba babe babandu bamaana.

Bya sosyo mediya bikela babandu bawukhana, sinyowa onyola omukhasi alibusa khusimu naba khusimu yino sakhaloma nende omusecha taa, onyola khebamupila esimu asii chikila musilo akaana, bilala eyikakho bindu bilala bikhali bilayi taa, mundu wamu! mupila esimu arii switihart aa! syakila bawukhana.

Indi unyala waramba walima bilimwa indi byaa! byakhukwisha wabaa nga sokhonyolamo chisendi taa.

Khukhwipimya khawukha kha munyafu khayeta omundu nomanyile oli olininakho wepanga engeli yekhulindamo bye! yekhukhwilindamo nekhulinda efamili yowo muchuli ikhabonabona tawe.

Bakhasi betubanga musiyasa muyukandamuno sikila siina, bakana efuna. Sikila ngawetubile musiyasa, eli-efuna yakhangu lundi ango wowo acha khuba achowachowana khu khusupidi ye-angaki.

Khurambisyanga kama chembe

Khurambila alala sili silayi khubela nemurambila alala mukhola ekasii engali, mukhola ekasii engali mala mwamala khangu sikila muli atwela lakini noba wengene somala khangu taa, okhola engali mala mwamala khangu.

Babalimu bali nende khubabulilila bekhala nga bamanya bo! bali bosi bali babandu, buleme sebuli bulwale bubofu butila bubwongo taa, lakinibalibusa nga babana basikale, nono mayitachi kasikale nabo babakholele nga babandi bano.

Khubilira mukhuba! mukhu! mukhu! mungelo chindikha, chingano, kiminayi, ebyo byosi biyeta babana bano aaa! beyika kiminiongo kyabwe khubirira mu-karichoro festivals chosi nga embalu nga bukhwale yani khu! khukhwa bakhasi nende kimikholo kikindi kikhali kimi! kikhali milala taa.

Bibyala nga kimifwenesi, kimiyembe, kamatunda, kamapapari nende chinanasi echo nicho chilimo, bilyo bilayi binyala byakhwombekha kumubili kwowo.

Khunyola efuna sikila mulimo bilala bili kasyi kropu, bibidi byaba fudu kropu nono khubyala bilala khunyolemo limotole khwiyetele bi! khwalima lundi bilyo khufune syakhulya mungo sikila enjala nelimungo, efwamili ebonekha bubi.

Kumutikhinyi kuli axidenti yekhulya, nonyola syekhulya kumutikhinyi notomela busa nokilya, naa khulya khwekumutikhinyi sekuli lazima taa sikila bandu bali bubi.

Eee! khusoma khwarungilekho khuchowachowana khwekhusyalo khwefwe babana ari basi!si! basoma bamanya kimilimo kyekhukhola nga kyekamakhono, kyekhulima khulayi nende khufuyilila bilyo byefwe nekamalesi.

Nga sendi nebilyo bimala taa, ikhalawo nakusha shishayo shase nyo nebeshawo bulamu bwange nebabana oba nebe-ango basee baloba khulibwa nenjjala taa.

Indi nono omuwa khumakesi oli umwana ache esikuli ache asome.

Kamechi kamasafi khufunanga khukhwama muchisebele chesi bakhinga, mbili khulikho nende chinayikondo namwe chibowa alafu tatu kalikho bulayi kaliyo kakandi kakalandila mumifurejji nicho khulanga khuli tapu sandi

khwi! usi! esabakho esaala esaba wele nasima nengana kanindile mala namusima namusaba nekhenja enjje bulayi nenjukha enjukhe bulayi.

Mufrii tayimu kenyikhana wabakho nende sindu syesi okhola niosikila wanyolakho sinye sirerakho bukhala eee!

Kenyikhana karere babandu babasoma babasomesha babandu bebuleme nga nono okhawulile bulayi taa, bamuwa omusomesi wa sayini langwechi wamusomya chisayini wamanya khuwandika nende khusoma ngo omundu yesi yesi omulamu omwana omulamu yesi nga asoma, basoma busa silala.

Butinyu nibwo basawu babiramo bulindi omundu echa nga sali nesitabo khwikangilo taa namwe bakhila bukali baruma babana bakekhe bakhamanyilekho nekimyaka kyabwe namwe bulwale taa.

Bunyala bwebabelwachi khusyalo buli mbo babulilila babandu kimyoyo bekhala nga bakhola bilayi bya serekari bamanya nende wele bababolelela bilayi nibyo bakhanyole mbeleni namwe ebweni kabari barurire mubulamu bwesibala.

Esee mumyaka kirano ebweniyii mbona ndi inaba omundu omubofu sana, indaba omunduu oba omubalayi onaba nende emali embofu, onaba omutachiri, tena enaba nasomele nachileho ebweni aba fwana natumile mukiwango nyo indimo yino, ne babana bange indababona nga banaba bulayi

Kenyikhana serekari namwe babami bakhuwelesya babalimu babamala.

Khufurisha bibyano biba byekamayindi nende kamakanda bomisha mala babikha muchisawu babikha busa munjju ulinesitowo wabikhamo.

Khubayilanga muserekari iyii! nepolisi iyekhusirekere yabawamba babandu bekimima kimibi abo babayila muchela.

Omusali womwana ofwana aryo emulanga! imuwa kamakesi indi alole bakansala bayete omwana omusoleli wewe, nakhalolile bakansala taa ayile omwana yuno mwisikuli sye aleyi amurusye busa mu! mu! mubikosi bisyalimo bisyamanyanile ninabyo.

Babandu khusyalo bafunanga kamakhuwa khulondekhana buli LC1 elikho nomundu wekamakhuwa niye balanga bari pabuliciti awowo mu! mulubukusu niokhulanga khuri owekamakhuwa nekhufura banyola mubinakhalondo echecho chiretiyo.

Bunyala bwebabelwachi khusibala, buli bwekhukendesya elomo yawele mubandu ee! nabo bamanya wele nga nakenda, nganalinda babandu khusibala.

E! khukhwikhoya khwe chindalo chikhulu nga krismasi nende iddi, bandu batekhanga bilyo burumandu bwatambamo bawelesyakho nilyoyo owi! onyali nokhenyalile taa baba silala.

A! khulinende khuwambakho emunwa nga khukholola namwe khwasimula khubela buwukha bwama musifuba mwefwe khubirira mumare ka! khukholola kano namwe khwasimula kanyala kacha mwibanga kakhola babandu babandi banyola biwukha ebyebyo bye woma namwesina bya byakila balwala nabwo bulwale nibwo khulwala.

Babana benya kiminyawo sana sana ngaa khukhwinyaya naketi, khukhwinyaya kumupira, khukama nekhukhwimba.

Kaabari solinebilyo bimala taa, otasakho khulima pili urura wacha wakholakho recha sikila babandu bowo sebenyikhana bafwa enjjala taa.

Kamakhuwa khukafunanga yani khubirira khuretiyo, bafunanga khubirira khutelefisioni-khutivi, bafunanga kama-kamakhuwa wakati walelo khubirira muchisiimu, intaneti, watisapu nende kimi-mi-mi kimitandawo kikindi kikhali mitwela taa.

Omwami omulayi alinende khurekeresya babndu bewe khubela nibo babamuwa kamakesi kekhurangilila babandi lundi omwami yuno abaayeta babandu ni! babandu bano! narekeresyile babandu amanya nga anyala\ wabayeta, nakhabarekelesyile taa, sanyala wabayeta taa.

Khurumikhila matatu nende basi chimanga mubifwo saana khungila nechingisa babandu mala oli khocha mangu mala cheemile basilanga babandu khukhwama eyi-ne-neyi mala wamala wakati kabisha nolinda sikila obona nga narumikhe ebasii ifuna butinyu bwekhumala wakati